Yonki neɗɗo nii ɗon mari daraja sosai ha duniya be lahira, kai koh yonki ɗabbawa ma ɗon mari daraja. Nde a hosi yunki goɗɗo je wala dalilah toh seto Allah yamtima